आदिवासी भासा मस्रुम काजे सणूतेक होगे। सणूतेक बनावन बदले सब्ति पहले वारू <hesitation> कोईनों दोई लेनों ने गीला कपड़ा नीते फेरी गीला कपड़ा वाते। वार्ध पुछीन साप कर लेनों चुटा चुटा टुकड़ा। चुटा चुटा रवे तुनों आउखात रवे तुनों मोटला मोटला रवे तुनों काटी लेनों। ने एक <hesitation> कोड़ाई मा तेल नाखेन इत्रियों माखन नाखेन अक्टी स्थेज करें। <hesitation> एर पर सोनुत्या काजे सेखी लेनों तीन चार मिनीट तक वार्ध हलाय हलाय सेखी लेनों। तेर पर लाल कोलर परच चेड़ी जाएँ ती एर पर नमग, मिरी, निलसुन, काली मिरी नाखेन जराक वार्ध थुड़ुक मसालों नाखेन। उपर ते लीमबुन रस नाखेन, एक दूई मिनीट तक आरब भूनें, कुरुखुरने है तालक चोड़ाऊनों, न फिर गरमा गरम रवे तीनों काजे ख़वानों।